Барои бехатар омода кардани хӯрокҳои баҳрӣ аввалан бояд маҳсулот тару тоза бошад. Бӯйи носолим надоштабошад. Онҳоро бояд дуруст нигоҳубин кард, яъне дар даруни яхдон. Инчунин бояд пухтупази бехатар бошад. Онҳо бояд пурра пухта шаванд.